एक सय दश, एक सय बीस, एक सय तीस, एक सय चालिस, एक सय पचास, एक सय साठी, एक सय सत्तरी, एक सय असी, एक सय नब्बे, दुई सय, दुई सय दश, दुई सय बीस, दुई सय तीस, दुई सय चालिस, दुई सय पचास, दुई सय साठी, दुई सय सत्तरी, दुई सय असी, दुई सय नब्बे, तीन सय, तीन सय दश, तीन सय बीस, तीन सय तीस, तीन सय चालिस, तीन सय पचास, तीन सय साठी, तीन सय सत्तरी, तीन सय असी, तीन सय नब्बे, चार सय, चार सय दश, चार सय बीस, चार सय तीस, चार सय चालिस, चार सय पचास, चार सय साठी, चार सय सत्तरी, चार सय असी, चार सय नब्बे, पान सय, पान सय दश, पान सय बीस, पान सय तीस, पान सय चालिस, पान सय पचास, पान सय साठी, पान सय सत्तरी, पान सय असी, पान सय नब्बे, छ सय, छ सय दश, छ सय बीस, छ सय तीस, छ सय चालिस, छ सय पचास, छ सय साठी, छ सय सत्तरी, छ सय असी, छ सय नब्बे, सात सय, सात सय दश, सात सय बीस, सात सय